<hesitation> Olhukwamirwa olhwebyenzarwa kutse olhwenzarwa omwakyihugho esaha enu, ekyirihu ekyebiro binu. Lhuli indi, ghunasi bakabugha indi e culture yabyahu edini esiyiriyasa. <noise> Ninanga neni siri ngisathu kwitsi ini. Olhokubanza eribya ibakaghesaya abana, eminyethu eyiriho, eryambalha esyanjimba esyabya sikambalhwa kera ngesya nyiri esikahika ekabunu enu kusangwa omulembe owahathya owalihu abana bakambalha esyanjimba esyanguhinguhi betu ihabya abandu bakulhubakulhu omwabyalu abanamyeghesya okwamyambalire. Neru iwabana abandu bakulhubakulhu abu ibanamulengesya kyitsweka kyirebe okwibya ibakahundulha embera eyekyihugho. Eribya ibakaghesaya abana balerebalere, obo neribeghesya indi obusingiri nikyihugho, bwabiribya esaha enu ibwabiriminywa okwakyihugho ekyirihu. Ibanamweghesya indi ekyindu ekyu nikyibi. <hesitation> So ekyindi ikyabya indi enani abandu abakera ibathweghesya okwibya ithukalya ebyalya ebikendire ibyabya isibyendithulhwalya amalhwere malebe. Ngahathya ngamaghutha aweghutu aya, abandu bakera ibo ibakaghanayaghu indi syiwene kusangwa muli ebisabu ebikalhwaya amalhwere mangahungahu. So, esyangwamirwa syeshu siringibiri esyangamabukahu.